<hesitation> untuk hewan <noise> yang di dalam air yang bisa hidup di air selain ikan. Sa punya <hesitation> pengalaman lucu, ini ular, ular air yang- yang warnanya hitam <noise> trus perutnya putih. Mirip-mirip kayak ikan gabus lah. Jadi de hampir sama sekali kayak ikan gabus gastor, dia punya bawah itu. Jadi sa dengan sa pu teman ni, itu sa waktu SD kalau tra salah, iyo sd, sa waktu SD kelas enam- kelas enam, sa dengan sa teman ini tong pergi mancing. Baru tong mancing di blakang rumah ini kan ada macam, apa, istilahnya dong bilang apa, got, got lah, kayak got-got begitu. Iyo, jadi tong pergi mancing di got itu. Tong mancing baru, habis hujan to jadi. Tong mancing, setelah tong mancing tong duduk tong cuma lempar- mancing ni tong lempar tong kasih tinggal baru tong pergi lanjut main bola. Jadi tong rencananya tu mau ambil malam. <noise> Jadi tong pergi mancing habis itu tong pergi main bola. Setelah tong pergi main bola, tong kasi tinggal mancing itu mungkin jam-jam dua, iyo jam duaan tong kasih tinggal. Tong kasih tinggal mancing jam dua tong pergi main bola jam tiga sampai jam enam. Tidak jam enam deng, jam- jam lima, tong kasih tinggal jam lima. <hesitation> tong selesai tong pergi cek jam lima sore. Cek mancing baru sa pertama tarik sa pu mancing ini, wuis, sa dapa ikan gabus, tapi ikan gabus ni tra terlalu besar, kecil-kecil saja, batas-batas tangan saja. Sa teman da tarik da pu mancing ni macam da tarik ni perlawanan keras skali. Da tarik ini barang trik, wuih, tong cuma pikir ni ikan gastor kepala kuning ini, ikan gabus kepala kuning, kepala kuning ni yang memang kepala ni kayak besar-besar telapak kaki ni besar skali ni. Da pu tarikan kencang lagi, anjing eh. Tong gas ini. Baku mlawan baku mlawan baku mlawan tarik tarik tarik baru sa teman dia suda tra sabar ni, oh ini ikan besar ini, nanti kalau talapas ini dia su rugi skali. Da jalan turun ke kolam ini. Da jalan turun baru ko da jalan turun baru da pas pegang kepala baru da tarik naik dari kepala da tarik naik tapi kawan da pu panjang ini, ini bukan panjang-panjang ikan ini, ini sudah panjang-panjang lain ini. De pas tarik naik ular ini, mama eh. tong kasi tinggal pancing baru tong lari ni. yeskon ini ular kali ini, demi tuhan, kasi tinggal suda. siapa yang bisa- biasa makan ular, kan biasa ada orang yang makan-makan ular kali gitu atau tidak biasanya tu kitong kalau dapat ular kayak begitu tong biasa jual tapi kali ini paling besar skali. Da pu kepala ni kayaknya besar-besar sa pu kepalan kapa kepalan tangan ni. Mama, besar skali. Tong kas tinggal akan saja begitu baru tong lari sudah mo. Itu <hesitation> itu sa bilang hewan itu <noise> de memang kapala tipu suda. Orang bilang orang kira itu nanti kalau liat da pu kepala saja naik itu orang kira itu ikan gabus, tapi, tuhan, pas tarik dia dia pu panjang ni lewat dari ikan gabus. Tidak ada sirip- <noise> tidak ada sirip, da jalan saja begitu. ular kali ni e, panjang dua meter kapa, panjang sampe. Jadi itu suda e.